Eeh! marim agbaje ni ze enyi kali nzero eeh orim inyi azina akwum ameh agbaje nor oya ishie atsi ero orim inyi azi nor yitsi ama lime agbaje noroya egu atsi ara ta orim inyi azi eeh ooh azine iyioun eyi orim mme ni mumuii juii ala bi yi agogu una ya orim inyi ma agii ta azina akwum inyi ma agi ta azina akwum inyi azi itsi orim inyi ibu azi-nor oh! zenze izakle zenze izakle ameh ali meh onu ino oya eeh! egu egu egu ake eta onu am kalam eni ana waa nam akala azi-oro mme ni isim akun akpoi ya ni noroaim akun akpoi ya orim akwum ayor ki yebuo angiim ya, orim yitsi oh! unu nam-kalun tsi-tsi agiega akun akpoi ya eni ana waa na ya niedo chui yache una niedo chui waa na nu ya gwade kali maro orim akwum ali mi kalam aȝi oro me <hesitation> ayo kie yebwor a miya. orim yitsi tsi-tsi be sim agiaga akun akpoi ya <hesitation> orim. orim imu mu wii ile namm abi yi?ile namm abi yi ya? <hesitation> eta ala mi ijra eni me nam kalwa yikwu-aha agiaga ena mme orim i-mumuyi and na kpoi waa tsa-tsa